Laha mahakasiky zavamaneno zany. Laha ohatsy zany iha vo hikitiky raha maneno voalohany. Ty tsy maintsy hainao voalohany aloha, ino ty nôty. Nôty zao, raha firindrarindrà raha kitihinao iny. Mila hainao zany zay hoe Dô va zao sa Sôl sa sa Fa sa La. La bakeo amizay iha lafa hainao rey, zay iha vo mianatsy mikitiky hira raiky amizay. Fa mila hainao aloha nôty iny tseky zay iha vo manao bakeo.